Bueno ujun ñanutu meno namen kunutu nguan nguen ngue namento yuku, yuku ndukuu ito'o rancho ihó vengino nakuen onrio'o ujun vengui no ihá, ñayuu nayen ngue natu, antu medicamento name rancho'a te'e bueno bueno nrute nrede inka ihá ian kuu ramedio lamento diyuku, navii yungu inko rancho ihá, ihá ku remedio dionan.